सोनसारांत लोक जाईत्या भाषेचे उंदे करतात भारतांत आनि। भायलें देशांनी वेग वेगळे तोरेंचें उंदे आमकाम खातपाक मेळता। गोयांत पोदर उंदे घेऊन घोरा घोरा वेतात उंदो मैदा पिटाचो। करतात आनि तांतून यीस्ट घालून तो फुलोतात पोई घोंवाच्या। पिटाची करतात ते भायर भारतांत सपट उंदे करतात ते। म्हळेकार बकरेओ नान परोटा आदि नान आनि। परोटा मैदा पिटाचे करतात बकरी घोंवाच्या पिटाची। करतात आनि कै लोक दिसापोट्टीं हें बकरेओ खातात। ते भायर भायला देशांनी अनिकुई वेगळे तोरेंचें उंदे। असतात जॉशें क्रोइसँट बागेल स्पेल्ट ब्रेड आदि।